Zero, apei, ng’arei, ng. auni, ng’omuon, ng’akan, ng’akankapei, kaarei, kauni, koomuon, tomon, kaapei, kang’aoni, kang’umuon, kang’akan, kang’akankapei, kang’akan kaarei, kang’akan kauni, kang’aka koomuon, twenty, ishirin, apei, ishirinapei ka ng’arei, apei ka ang ka ng’auni, apei kang’omuon, apei ka ng’akan, apei kang’a kan kapei, ape ka ng’akan kaarei, apei kang’akan kauni, apei kang’akan koomuon, apei ka ng’akan, thirty, talathiin, talathin apei, apei ka ng’a ng’auni, apei ka ng’arei, apei ka ng’omuon, apei ka ng’akan, apei ka ang’akan, apei ka ng’akan kapei, apei ka ng’akan kaarei, apei ka ng’akan kauni, apei ka ng’akan koomuon talsini, poti aya po arubaini, arubaini aa apei ka apei, apei ka ng’aarer, apei ka ng’auni, apei ka ng’omuoni, apei ka ng’akan apei ka ng’akan kapei, apei ka ng’akan kauni, ng’akan kapei, ng’akan karei, ng’akan kauni, ng’akan koomuon, ng’atomon fifty, amsin, namoja, apei, apei kang’aaren, apei ka ng’auni, apei ka ng’omuon, apei kang’aa kan, apei ka ng’akan kapei, ng’akan karei, ng’akan kauni, ng’akan koomuoni, sixty.